Injé ununuk waan imimé wa baaj mé babé duniyee: nimimiir buruto, bufira, bunanaar, bupepeey, burabang, bukahaal, butotook, bugoyab, busoob, bucompiit, buripiliit, bupok, béél, busankajumo, bubuur, buféhimb, bupepeemb, bupumb, buréém, bukool, busaas, burinkiit, bujééla, bumobay, budahaar, busahét, bumampatang, busantiñali, buhaab, busana, bufunuk, bupokéél, buribay, bujiik, ununk wanjé imimé babé duniya wa bajo mé wo waawé waan ipiné mama